gott kvöld þetta er í rauninni myndlistarverk í leikhúsi segir Ragnar Kjartansson listamaður um stríð sem frumsýnd verður í Þjóðleikhúsinu á morgun í verkinu fylgjast áhorfendur með dauðastríði hermanns sviðsmynd Ragnars í baksýn og tónlist Kjartans Sveinssonar leikinni af Sinfóníuhljómsveit Íslands við litum við á æfingu það er í lagi að sofna

þetta er ekki þetta er þetta er aðeins þetta er í rauninni þú situr og það er eins og þú sért að horfa á málverk eins og við höfum sagt sko þetta er einn klukkutími sem líður eins og þrír tímar

þessi leikmynd er í rauninni bara risastórt málverk

hér er fullt af steindauðum hermönnum út um allt og svo er einn á lífi sem er að deyja og það er það sem sýningin gengur út á það er bara þetta er svolítið svona

kannski

bara með einni tilfinningu allan tímann

það er enginn söguþráður það er

gerist nema bara þessi þjáning þessi eini maður einmana á vígvelli og svo er náttúrulega undir sviðinu er Sinfóníuhljómsveit Íslands að flytja tilfinningaþrungið verk eftir Kjartan Sveinsson svo er er er stórleikarinn Hilmir Snær Guðnason að leika hann er þessi leikari þessi þessi

er Hilmir leikari eða er hann söngvari með sveitinni í þessu tilfelli hann er bæði sko þó hann reyni kannski ekki að hitta á einhverjar ákveðnar nótur málverkið sem prýðir leiksviðið er risavaxið tvö hundruð og tíu fermetrar að stærð það var málað í Berlín fyrir uppfærslu

leikhússins á verkinu og flutt óbreytt hingað til lands en málverkið náttúrulega lifnar við með leikhúselementunum með ljós og reyk og og statistum og

skylt hinu gamla formatti sem hét sagan um þau er öll týnd sem mér finnst líka mjög heillandi þetta er svona verk sem eru fyrir bara fyrir líðandi stund við sýndum í rauninni skissu af þessu verki

þetta var í rauninni bara eins og skissa af málverki og núna núna erum við að framkvæma verkið sko

svona skissa sem maður fann já þetta er áhugavert þetta væri gaman að taka alla leið þetta er ekki alveg svona músík sem ég myndi semja undir venjulegum kringumstæðum en en hún passar tækifæri til þess að reagera á hana virkar svolítið sem stuðningur fyrir leikarann og

stundum koma tómir kaflar þar sem leikarinn getur verið frjálsari og stundum

kaflar sem kannski ýta leikaranum í að ganga lengra í dramatíkinni eða þessari sorg sem harmleikur og svo er líka

svona brandari sem er genginn allt of langt erfitt sjálfum að setja puttann á hvað þetta er þá er ég mjög ánægður þegar maður getur ekki alveg skilur ekki alveg sjálfur hvað hvað er að gerast þá er þá verður þátturinn ekki lengri í kvöld en við minnum á

okkar ruvmenning punktur is verið þið sæl